مرة كنت بالسوق, وشفت طفل صغير, كان بيحاول <laughs> يشتري <laughs> <hesitation> شي من الجدار, تمام؟ قال إنه كان بيشبه يعني جهاز الكاشير, تمام؟ فجعدت أضحك, والل- بعدين جت أمه جعدت تسحبه يعني, ويقول لها لااا بشتري من هناااا, وكان موقف كتير طريف.